اه نون ، نبغي نكون جون ادولت خير ، خاطش كي تكون صغير تكون جاهل بزاف ، مام مراطي بزاف تاع الملذات و مام حياتك ماشي نتا تتحكم فيها ، يتحكمولك فيها يعني قادر طيح في ناس يعرفو يتحكمو فيها و قادر طيح في ناس يخسروهالك دونك جو بريفار بيان نكون جون ادولت